Because you want to know much about la la person because you don’t want to be in problem for tomorrow <hesitation> get in to la other life then as time dress back before you get to know you start realizing mistake so you have to observe he or she for a long period of time before getting into marry because ley thing ley call marry la lifetime thing you have to be patient and you have to be serious when you are getting marry or you getting into mary.